مزايا الشهرة تفتح أبواب كثير للفرص سواء في العمل أو الحياة الشخصية وتقدر ت-تأثر في الناس وتكون صوت وتكون قظايا، المشاهير عادة يحصلون على دخل أكبر من الإعلانات والعروض، أما عيوبها <noise> تجيب اهتمام زايد من الإعلام والجمهور والعيش تحت الأظواء يكون متعب، وال والن.